باش تخيط قفال على قميص أول حاجه لازم تجيب إبرا و خيط و تثبت <hesitation> الز <hesitation> الزر هذاك على القميص و تبدا دخل الإبرة ف- في الفتحات هاذيك و دخل الخيط و تجبد و هكذا.